Pi piegari li vistiti, prima di tuttu s’havi a stari accura a nun fari li grinzi. È necessariu, dunca, passari la manu pi stènniri bonu lu tissutu. Datu ca li vistiti hannu li so' pieghi naturali ca vennu di li cucituri, chisti s’avìssiru a rispittari, picchì òccupanu spaziu quannu poi li robbi vennu misi una supra a l’àutra.